Hú un koo sí koo kundo ní, kuando kondo ní kondo chí nikadanrua já kondo té <hesitation> uya'a xhinró té ko ko vidandó larga tiempo ku vidando kondo ni ajam ni.